Alura ël can a deu sörti tüti i di almenu almenu almenu due volte. Nui auti lu portuma la matin prest cuandi s'ausuma e chila a sta fora, a va ën gir, a fa sui bizogn, pöi a resta fora ën po ënt ël di cuandi al a vöia e pöi dop sina la purtuma fora turna fe lon ch'a deu fe e parei pöi anduma dörmi trancui